Komwanya, omwanya owerighenda omomwanya owahuwire nabanyoni bayi kwitsi nomwira wayi, inje ngasombolha erighenda nomulhume wayi kundi hanemu engeri eyomulhume waghu akikuhambamu eyabanyoni baghu bathebangakuha. Ngathabugha indi thwabirighenda nge Jinja, thwabirighenda kwihi, thwabirighenda e lake Bunyonyi, thukendighunzayu nge thukendighenda eyenga yikahwaku ithwasyasubulha eyenga yikatsuka. Hanemu engeri eyangabya ingananzire eri- erihambanamu nomwira wayi betu kandi engeri eyu ingabya isinangahambanamuyo nabanywani bayi. Ithwabya ithwanginaghenda okwamathu, ithune babiri ithwaghenda okwamaghetse Esyanjingu syabu, esyanjingu esiwene ithwabya ithwangina sikesyaku, ithwayanziraku <noise> namwira wayi betu kandi iwasangana eriyanza eryosi eryo isiryangabya inganne nabanyoni bayi. Neryo inje ebyanganyilhumira, ryerighenda omwamwanya owahighirwe, owali hali okwabandi bandu eyiri etokotoko, nomundu owanganzire kusinga nerighenda nabanywani bayi. Kundi kyinawithe ngokukyikaleka ingayowa, kyinawithe ngokukyikaleka ingayowa, kyikahumulikanaya amalengekania, ikyahumulikania ekyirimu, ikyahumulikania omoyo, betu engeri eyo wanginabya nabanywani baghu betu kandi ibabya isibangaleka ghukayowa omwangeri eyo. Mwira waghu musa niyo anginakuhira omwambera eyo, inakuhumulikania omwambera eyu.